والله يا فلان كلنا عنا شغلات ما نتقنها بس أهم شي نتعلم ونطور من نفسنا انا ما أجدر أقول إني سيء في اي شغل بس أكيد في شغلات بتحتاج وقت وترتيب أكثر يعني أنا ما أحب الشغل اللي يحتاج إني أتعامل مع ناس كتير أنا شخص هادي وأفضل الشغل الفردي انا ما أجدر أشتغل في مكان ضوضاء أحتاج مكان هاديء عشان أعرف أركز يعني كلنا عنا مواهب وقدرات مختلفة انا شخصيا أحب العمل الذي يتطلب التفكير الإبداعي واحل المشكلات بس في نفس الوقت أنا ما أحب الشغل اللي فيه ضغط كبير أو موعد نهائي دقيق أهم شي انه الواحد يختار شغل يحبه ويستمتع فيه